بالنسبة للسفينة الغامضة اللي جرفتها العاصفة كانت مليانة صناديق خشب عليها رموز قدي- قديمة. أهل القرية تجمعوا حوالينها ويح- يحاولون يفتحون الصناديج. وأول ما فتحوا أول صندوج طلعت ريحة غريبة وسمعوا صوت مثل الهمسات داخل شي غريب.